بيوم من الايام ساحر جان ديسحر وبالغلط صغر نفسه فمنو شافه البزونة الي هو جان مربيها فظل يحاول يتواصل ويه البزونة حتى تكدر انه تصيح احد يساعده بس ما كدر وكامت تركض وراه عبالها انه هو فارة